Avait, laki taim last yia nia era nangaken aroko ai, marat karat e omoroi tot. Era te riporinuru tan okorot moiran uman niet nanga. Omoit umaroniaia ena keke anda mait, nanga keke anda maiet umnaoit e aroko ois na omain nimpu oirat, mokotam anda nimpurai matoton dam osi indan, erat erat anda. Eran oit ei neia. Paiet koanam bonoi mokon oiram, noam ponam pomaisin ta mana taunia. Manasin tamai e, oit ne okot aken nongokoi, era okapam nangaken danai mau nimparat tara na mara mamai et. Maumu rain kikio marepam, denamai deuman dadem kain a morokokoa manim pureait emais ama tokoti mun tauamai kere wam mari, atorim apuriap kopaini mana, mainip baia tara. Okoro kai puanim dan, no mara ukapam naming ne nambam mone banai moni banaki moni noam banam ainemin ne oban omai. Abotim ai okopairon oit apai opona, aupaup pam mara dekin amait. Deke pam, paun amera biroko kuan na maia e, pura pun oit ne omait tunai oiram. Tunan minom saitim papoit maton taka, ois anda mai e tunapum bain tuna bain oit a punai. Manit tanda okobiri sukopit tanai, sukunap andan takopiro otap panamit tan ravandan da, moreko pan owa neo tam kokomatan tanginim purapum oit ait, owa tam owot teo tam tunai bitan ai. Aun tukotam ambip tan akobiri omain totoum, ebam pep e, eva karikapa tan angin eben tsionda naburai atausi mara pun. Enan tanaban tanaban, eva top tan ne perapunoit ai. E tsuam makasi kunai a ropoa, bum nam baum be aindan niamdam pari pami mes, nian eram ani nuaro bens. Omai oban dan ne era po wan iora'u, owan bam two thousand dero pam. Kapirop oisin damait mane isin da mait ai, porom paun kain ausipan nabat na, noanit <hesitation> baniki motou nen ait ai osowan, nais indai manowe omai tunai manit ai. Nangakain tan eram raktan nougu sesip oboam, avan tebaret dera makasi inno teotan dan omaini paun isipan tam paranoit ai, osapan omait nanga ropo manan, ainemin eran bikiding aborok a motopai eran purai eran dan, nan era ingis indangat tan au oiram lam nanga kain, ero kuram ai kapundan. Natunom bora abana tsiam, manim pep inda mim bep aunara paniobaram apaum pe aus aus neo aus, omain pura paum isa pan ibarat era iniop pandan ne, nanga era kopindet an nei kokoam tan tsuguru komdan no nen sipun dam oirot oste oste dan topaian iin osten oste io nin osipaka pum tanoit tan. Nani anda koume ainemin ostan nim nangakoi apura piparait e omain. Ounat pep tan, eram pep au mesaripu amet wanat pep tam puran na, manan. Noit e, era nanga kain luck tan ne sai'i manin sabe osait evan punin omain da sup omain dan purasi purasi omai isunda aban. A-ainemin oit nangat parait a baua nerut na noat nangakere pet nusa, nangakot pia pura nan a. A pandan eran ni tunai omokoi, eram porokia kaune purapoit nisai nangako piakapun au ne, manan, ainemin nin era pa oit nanga kupia aini, noit nevareit nanga kupia andan nan puri nan dep puroit nanga kera, manan apum adiparait ainemin.